E’ raru ca spizzulìu fôra li pasti principali. Nun capita spissu. Ogni tantu mi veni n’allamicu e mi pigghiu un pizzuddicchiu di pani schittu, oppuru un viscutteddu. Oppuru, siddu capita chi haiu pitittu prima di manciàri, mi pigghiu dui o tri nuci, oppuru qualchi mènnula. Ma, ripetu, capita raramenti ca manciu qualchi cosa fôra li pasti principali, nun ci sugnu abbituatu.